<noise> surie misa u ta laro vakokoti ngan mi nama sikong ina mon sim vunan u deria va a kalai rovrovorin <noise> bu talakiran viritirie mi nama lengo sibu kavelo ar sp suria ar suria u ko res va u ta ngas tlakiran u tagas vakokotia mi nama simi sikong inamon varasuria bur simi taim bu ra kapinots lengo bu nginau lengo i aron mi ina mon di kap ko vokokoria mi nama sibu kavelo kap di ngas ko vakori nganme <noise> nama sigeita inamon ngas te an suria u u uko lanom an keng mi kegit na ma o mi nam kongu nama i aron mi ina mon di kap ko vokokoria mil nama sibu kavelo a kap di ngas ko vakori ngan me nama sike gita inaon ngas te an surie u uko. inamon vao ta ngasa ve vokokotiea bure sim taim sibu nginau simi lengo va oli ta ko tangtangiasangan m mi bu malagan di kap ko vakotie ngan mi nama lengo mi nama sibu kavelo kap.

An surie iou u res u ko res ngan bu res ngan kongu nama u ko laro vokokotia kongu nama suvunan u deria va kongu nama kalai bure te <noise> a u ko res na vokotia maski u tamanin mi kareto mene kesen u kopa ko la laro n tumas ken inamon e kinagu mi namin ken a nama e kinagu si ken inamon sunim u deria va a kalai surnan simsimi ken nama mi inamon <noise> u ta tamanin di ka ma bur ko ko vokotia st dusi mi nama iaan simi inamon di re ko voatie ngan bu kato nama simi sibu mon sibu onge man a kabu karo nama kakau di vakokotie bu poko nama ngas te mi namanin ngas te mi inamom. Ve i ta deny surie a ngas kalai norovoriu gita ngas tlakiran mi namanin kegit inamon gi ta kap vemusurie bu kareto mene va i tete lano vanasuria mi namanin o ke di kain bu kareto mene malan palan bu inamon ta deria de vakokotia kedi nama ekesen di vaoti angan bu kato nama simi namani mo kapa di ta ngas vakokotia stret mi nmanim ko inamon ngas te a iau u res rovrovoriue u ko res matan kongu nama suvunan rov kapinots die la tsana inamakokotia ra simi nama ngaste sf kegi nama ngas te si kegi inamon a i anone bure bu na lengo malan sibu nginou bu soan di agas vakokotia mi nama si kgie enamon ge kap ko onge onge mon or sa malan mi tang rangias sibu malaga ngan me sa bet e bua masa simi namania ngas te kong ina mon an suria iau u res a u res au ko res bait sak va u ngas makiran te me namanin kong inamon namanin ken inamon e kinang a u ko res A ni palan bu tatsik palan bu mai i ta dengarie di kap ma bure lanon regita a nama si aron kegita mon inamon palan bu mai kulau ma mi langai vor ni sim taim ni bu ngtu tatsik di te laro vakotie ngana ino mi nama lengo kia mi onge onge mon a u ko nes matan bure ko gita nama simi vunan simi taim bu mai ka kinetsi di ta ko bati vor git inmon a i te mran ko vivindon a te bati na tsana man ka puk nagina nginoun or sungaran malan bu sinevai i aron keia te git inamon a i tie otie sim vakoti mune ngai moh nge kia be tsanga malani malani va eie ta kap oh simi rongomia va ta ba me kudiri ongana moh ra mi sana i te tsana sina arein lo ko re matan surian kagit nama a e ia ta ba ni a te tsana malan ni siau. A te ra tuni mong puk ngina nginau mong puk u da na rap a te ne son teria malan mi sinevai gita ngas te sibu inamon to ko malan an surie iou ko res matan baitsak kong nama. <hesitation> Maski u ta talakinan mi namani mon e kesna u ko ngasingasi va mi nama kongu nama u ta ngas talakinan maski isikul varirion ian sibu kereto i ta ngas tlakinan ka ko nama amo siau stuktuk u kap oti sin pok rivie ne mi nama sunan kongu nama u nga bati sin u nga lengo sina a ni u te mo sina. An suria ko laron ma u res matan kong nama suvuna a kalaie ure <noise> ta palan segai mi nama nama mua ge kapa ma bure e makinan ge kap ma bure ko rongo o tlakinan va mi sana kaina nama. Va e diamumua di tangko vakokotia bu puk mama mo ni ta oti va egai gai rongo mi gai te te oti sim paro ma bi nama mua nge dia sibu maimumuange dia gai gai kapa bura nge dia egai gai kapa bura nge oti sim poro o ge kap buaoti simi ketsep mi sana a pepe ngan an suria iau ko lalaron ava git ta ngas talakiran Ve ta derie ni bu nama bu mama, mou ko resmatan kongu nama. A u ko verie e kinagu ngana man sa wewe inabu poko nama e ie ta ko vakokokotie de a iau kap ko talakinan a u ko onge se tubung o e kinagu na wanwe si iau a malani malani an surie u ko virie e kinagu ma bu tubung na vakokotie ian bu mama.